Right now I speaking liberian english I speaking koloquoi and ley reason why I like speaking koloquoi aay jeh simple, in ley freh place before you can real understand even ley teacher lesson in school dah koloquoi, yeah becor ley problem dah koloquoi everybody speaking every where so wherplay you coming start with yor standard english ley first tin by ley time pronounce ley tin aay sound funny in ley people ear they start laughing at you and as a man when ley laugh at you you feel you feel shame you feel demotivated yeah so dah how nah my seh too I know buh you see even to speak ley koloquoi yeah dah problem dah something you need to learn it becor yor dialect different than ley english becor ley english pah dah borrow language from america, liberian man, yeah aay nah like <hesitation> you know in sierra <hesitation> even in sierra leone ley people geh their koloquoi too in freetown they geh ley koloquoi ley can speak even doing ley war time when we went there dah ley same tin, yeah, you can speak their ley geh name for it hmm then me too ahn geh problem speaking my koloquoi I been speaking it from ley time I wor born I like speaking it becor dah ley only way my ownlor liberian brothers and sisters dem too my parents dem too, yeah relative dem too can copy code Becor by ley time <hesitation> you know speaking it ley understand even if you educated seh you nah need to <hesitation> speak ley- ley- ley standard one dah one wer you can do dah office talk there yor can handle dah one you and joseph boakai dem, yeah so buh for this one, no and you know my seh too I street man dah ley place I making my baynay in redlight in zwredu in ganta ley commercial city ley biggest city in- in- in <hesitation> nimba so all lah one dem dah aay I learn.